Kunkurure ɗon marii tummudee. Tummude haa ɓaawo. Tummudeere man kanjuma umma bi ɓawo man fu nden ɓawo man kanjum atinta ɗum hunde feere to wari naunuki maajum, gam tummudere man don marii sembe. Wawan dogga nasta ndere tummudere man be hooere be kosɗe maajum fu.